Овози борон ба ман бо оромӣ ва хотирот ассоатсия мешавад. Гӯё табиат сухан мегӯяд, замин нафас мекашад. Барои ман ин овоз рамзи покӣ, осоиш ва лаҳзаҳои андеша аст. Борон гӯё ғамҳоро мешӯяд ва хотирҳоро бедор мекунад.